Ny loko maitso midika hoe fanantenana satria maitsomaitso de manantegna mahazo ny vokatra, ny tonga antsaiko voalohany zany hoe resaka tontolo iaignana, zava-boary maniry regny miloko maitso de zay.